Xevi va be ya ɖo atɔea, eɖo na atɔe kuɖo dɛba ɛma ama alo gazon nu kui wo tsɔ ɖo na atɔe. No odza ɖo atɔea o suna gbɔ, o gbɔna ɖe ŋtsi osunɛ ɖeka ɖeka. Eɖeo sunɛ o tsã o vɛetsã na nɔme wo ŋtɔ o wɔ nɛ e o tsɔ wa ma atɔea me. O wɔnɛ gbogbo ɖe e o su na agbeo, agbekuvi ke o sugbɔ le ŋgbe dzidzi kpoa ye o tsɔ na ke tso wɔnɛ. Xevi wo ɖo na atɔe, eɖeo le me o me ɖo na atɔeo. Tɛkli guigoe tɔ wa o me ɖo na atɔeo. Xevi ke wo nɔ na atsi me kpo etɔa o ɖo na atɔe. O kpata o gbɔna ɖo na atɔea, atsuo tsã, nuɔ tsã o kpata o gbɔ na ɖo na atɔe. Wa keke wo nɔna eme viwo ŋtɔ tsã, ne evio gbe te nya dzi dzo kpoa, wa tsã o bɔ na ɖe wa ŋtsi wo ɖo na atɔe, wo kpata keke. Ne etsi le dzadza a avivɔ le wawa yeo o tsã o ɖo na atɔe o gbɔna ɖe me. Ne o dza dzi via, ne enyi be na amea la ɖo azia, e o wɔna atɔea ne nɔa ɖo azi ɖe eme, ne enyi be na wo ku wa tɔ oya wɔ wame nu woa ye etsã ɖo na azi.